No mere fuji meɗen goɗɗi renirar hore muɗun, e tcude mere fuji koddi haurani e warego mere fuji goɗɗi a tawen to yahta fu <noise> yahaata gotel, gotel a tawai di njaha daga ɗiɗɗiɗi haa sappo e ɗuggal nikobbe kokke waɗaata. Un ɗon e tawa ngam ko goɗɗum wari nyami godi, duggan ngo e wawai tari e ko e ɗi mbawai mbara.